Boo-ibombolima, mu la bo-fiité ibombolima, foo mu noodaghi. Ni mu nooda yi, mu fiita yi mu-niiroma han nkila afé-afé, i la yéye. Nliighama, nliighama muna nfu fuutu ibombolima. Tantama foo mu luuté fuu i dijima dé bhuru dhi kontoghi: ndhaado. Ndhaada, ni mu kunghi, i la yéye. Tantama mbélé sabarema: yangh né mmaati ghune, ghune go yé-gu-fu miighma gnama tootu-be-ku-kui kutulu yune i fu kuuni ni ithii june. Yuna i fé imiighma hane mu fé nkilé (djindé langhi), mu yéye kottu dhi yicki i tantama i bhuune.